Bibyayo nibyo khubaya engo bili chimbusi, chingurwe, chikulukulu, chingokho ne bibindi nga chikhafu

Babandu ewefwe banyola limenya nga balima bilyo nalundi nga bakhola bisinesi bya! ikila bandu bamenya limenya lilayi.

Byakhulya khubitekha khubisinga khubyamisha mumikunda khwabisinga bulayi khwabiyara khwabiramo chikhu khwabisanikhila nono-aba kamapwondi khwasanikhila bulayi khwakatekha kaaya.

Nono ndi wakatii eyo aba mbawo khufukilisyana nende musale wowo ukhubeyele taa.

Indi abakhuyimana busa khufwa tu!

Bukhala buli mumasomo musyalo, khula khuwakikisya khusomabga buli busyele taa, nibwo bukhala buli musyalo nekhuloba khuwulilisya basomesi nibyo basomesya tawe, nibwo bukhala buli musyalo.

Abandu batiti babasoma khuwambakana nebye bunyalu sikila abulala babandu bakali sebaba babamanyisile bari khukanibwa khukhole khuri tawe.

Covid-19 yanyanya kamasomo, babandu nga sebachichanga khusoma esikuli taa, kimyaka kibili nga basoma! taa! engo lundi babandu nga sebakenda taa bekhalanga mungo busa.

kamakobi kamatiti kano kayetanga bahasi hukula chinyenyi hushalo nee hukusha huhola bisinesi

Basakhulu khunyola lukosi mungeli esii kafumentii ebawakho chisendi chintiti nicho chikila basakhulu nabwo banyola lukosi, alota nekhasukhali khewe wacha wanywela engo nekumukati nomulosi wewe, umusahulu waba mubulamu bulayi.

Indi khumuyeta sititi nisyo li nenasyo nenga syalobile wamulakana kumukunda kacha kalima kanyola bilimwa kalisya efwamili.

Nga endi bowati, chinyinga chingali ngendi engo nanba nga engonakho, obata naba nga endolakho etelevisyoni yange, obata nabanga engedakho mubasale, naba nga niyikakho bikhali bitwela taa.

Omwana omusinde owambane nomukosi! ne bikosi, omusali wewe emuwa kamakesi kekhulanga omwana amulekele shekhukhola.

Basali benyikhana babolela babana, khula khucha mubana babandi bali babi sana taa lundi basali benyikhana khuyila babana muchikanisa chili simbii sana nebasomela babalekele kimima kimilayi kyekhumenya bulayi nebabandu babandi nende khumanya kimima kyawele.

Lukali sayi sana sana bandu bachichanga muchikanisa khukhwisaya wele nekhurya wele nikhwo khuyetanga omundu kaba bulayi ibukanda.

Eee nibyo khukhola nga khuli khekhu khwikhala alala mala khwakhola kimikanda khwabona nga khuli khekhuyeta owashefwe olinende bulwale khwamuyeta.

Omukambila wamuloma orii okhachakhilila buuleme khumundu taa khulwekhuba sekhuli khukana khwewe taa akhaba nawe esi uli embuka yosi onyala wafuna buleme obwo oyo seli abekhukana khwewe taa, wamukambila oryoryo.

Khuba nende engo endala, bulayi sana onyala khukilinda lakini nono khuba nende chingo chibili, bikosi bilimo bikali sana, kamaloko nekhulomana buli esawa yosi.

Yee bakhana bacha khwisomelo basoma nabii ate bakali paka.

butinyu bwesi bandu banyolanga mufula ebechanga husambula chinjju nendee kimitaro hulya kimikunda

Bamubona nga omwana oyo sali omulayi taa khuba omukhana akwara elongi okwara elongi abanechisambo chimbi khubela elongi eba! ba! ibechanga yebasani seli yebakhasi taa.

Nga warumikhile chipasi nende matatu babamina mina busa mukari mechipasi nende matatu babandu bechule, khukenda kalaaa khuparapara, khuchingudo semwola khangu taa.

Nono khukusya busa chinyenyi nekamanda tu niyo ebechanga ekasii.

Mumbuka indyakho bilyo bikhali byengeli ndwela taa, indyakho bilyo bikuwa kamani, khwalyakho bilyo bikhulinda kimibili kyefwe khwala khufuna chindwale chano nechano taa, khwaba nebilyo bikhumilisya kimibili kyefwe khwaba nga khubonekha bulayi.

Ngasekhuli nende kumunyakasi mu-eriya ta, khurumikhilanga chitala namatikiyi engo wefwe, khwarumikhila nende kamani kenyanga esibalanganga bali chisoola.

Khungonayo bubii muchingo nga mu! mu! mayi awulila papa ate papa naye awulila mayi nga semuyingana tawe ate nga mutwela nga anina mulalae! mulala kekha asii kebombesya akanikha bulayi nemungo muwolela.

OMWAMI KENYIKHANA ALANGE BABANDU BALI KHUSYALO ABABUSYE ATWELA BAKANIKHE KHUBUTINYU BULI KHUSYALO BABI SOLOVINGILE ATWELA BUTINYU BULI KHUSYALO OKHWOKHWO BUKWILEWO.

Byakhulya byesi olya waba nende bulamu bulayi, kamapwondi mwoko, aa! bufu bwenganu, bwebusima bwefwe bwekamayindi, kumuchele .

Omundu nga watambile, nebabana bewe sebacha khwilekelo taa barama engo sikila enjala eba! khebalya nesikuli fwisii saye! nyolekha taa.

Khuba nga wabukule sa-esindu shomundu okundi khushalo oba ewe-omwifwi ate nga bakhunyolile bakhupa, ari khwakhile khurya bibindu bye babandu babandi khushalo nga sekhushonaka tawe.

Khukhala kimisala khubela ebukanda bubwile sebuli bulayi taa.

Bakhana bayesya nga basili mbawa kamakesi kano kekhuloba khuba nechingonelo nebibyana bisoreri taa.

Nikhanga mukhulima.

Mumikunda kyefwe khuuuli! khubyalanga kamatunda uuuuuuu khwabyalakho lundi kamapapari nebibindi.

Kumutikhinyi ndichanga chinanasi, kamapapali nee! kamaki niobulamu bwange bube bulayi.

Barera ekasii ambi sana nebabandu lundi barera aa! bandu khuwambanila alala bakhola sindu silala lundi bandu babanebindu! bifuna byaba bikali sana khubindu byesi bakhola.

Babandu bafuna limenya ewefwe eyo khulwekhuba baatila lichembe balima bilimwa byabwe bamishamo bacha bakusha bamisyamo byesi bafuna nabo baba bulayi ee chingo chabwe.

Khubekhasya mala babakambila.

Kumwinyawo nikwo babana benyanga khukhola lukali kuli kwee khukhwikisa nga baloma bari oliwa.

Sye angolobe syange isilya nga enyanga yachilekho asikho nabi, ali nganamalile, engonakho emesa narusyakho bibindu nabira andulo namala nangona bulili bwase, nalombakho, namalilikha nga khengona.

Khuba omundu kila akhalala uba wamubeyile wakendile lukendo wachile khwola esii wola sewanyolile syesi omulomele taa obataa wamubolele oli linda walindile sabona taa syakila wakhalala